أفضل الاستماع إلى الموسيقى العصرية. لأنها تعكس روح العصر وتناسب مزاجي واهتماماتي الحالية. الموسيقى العصرية تمنحني طاقة وحيوية، كما أنها تتنوع بين الأنماط والألوان المختلفة التي أستمتع بها. رغم أن الموسيقى الكلاسيكية جميلة، إلا أن العصرية أكثر توافقًا مع أسلوب حياتي.